Roobaaji to - to majjitinee, ngam wonnude piilki, ɗum wurtina ɗateeji kaanduɗi ɗum tokka, ngam alita sakkinki roobaaji, ɗium heɓa babal feere ɗum resa-ɗi, ɗum tummba-ɗi ngam ɗi nafa yeeso, ɗum waylita-ɗi, ɗum - ɗum waɗa kuujeeji feere e maaji.